k'o jujon tib'iliil che qast k'ax rib'aniik wuxu' qast nem puwaq kib'eek chipaam xu' chan qas ke' xaqara' qas otz kaya' che la waal wuxu' qatij ra'at re kirya' otziil chawan, otziil k'aslemaal chawan xaqara' kirya' nem achomb'aal, kirya' chetaq aweech xaqara' <hesitation> kirya' <hesitation> jaljaq taq choq'b'aliil chawan, k'o chetaq <hesitation> kajpa' lab'tzees, e lab'tzees laaq' kawilan k'o pi taq juyob' xu' qa qupjo'l k'o jujon kikb'aj che rechaaq' aaq wuxu' rechaaq' <hesitation> chikap wuxu' rechaaq' li chetaq, li awajiib xu' chan kinwil re'en qas ke' jun lab'tzees, qast rajawxiik qakoj apuwaq rimal k'o pi taq juyob' k'o talak' awuchan k'o xapa' che'el rajawxiikt katal b'iik ke kalaq'o'l k'o cha awuchan k'o pi ajuyub' laaq' xu' kaya' saqa'n apex chi riij xaqara' kab'an pi laj axaltiin rik'in niin xaqara' k'o kaxlanpex, kaxlanpex xaqara' Qast nem puwaq kiraj, wa k'o cha awuchan qet- am che qanejeel katiik laj qachinoj, qanejeel k'o laj qajuyuub' laaq' kipe laj kaxlanpex wa k'o taq amees katix poon chixe' katijan xu' kab'alan laaq' qaya' qaaj saqa'n apex wuxu' cheqe'j iik chi riij kab'an jun las asaqmaloob' pi xoot qas ke' kitijek ela' qas otz kinwil re'en, che qast k'ax qatijan xaqara' k'o b'oqiil, li b'oqiil k'o cha taq k'ulb'a't, k'o pi taq suwan laaq' qaqasaj kab'an saqa'n pi laj niin richib'iil jun laj qasaqmaloob' wuxu' o xa' kab'alk'atij chipaam laj qasikiil laqq' xaqara' xu' tritikeel qatijan, k'o jaljaq taq tibiliil che qast rajawxiik kajal b'iik pil tinimet re qalaq'ol wuxu' rajawxiikt qa jun qameyan korte'l che aj kajkawante che rilaq'iik laaq' qab'anan chewa' li qaqil poon xu' rajawxiik <hesitation> qas qatzijtzij qaqaj qab'an jun laj qatib'iliil.